<hesitation> ne wó be le asi me aƒle nuwo, a gbɔ, ava da ɖe xɔme, eye woatsã susu wò me wòa vɔ, eye yea gba zɔ̃ viɖe tsaƒe nuɖuɖu ma wóava vɔa, <clears throat> <hesitation> shigbe be, ashi ame eve ye ɖina le míawo mía gbɔ le fiya. Ne kɔsiɖa ɖia, egba va ɖina yawoɖa. Bon, ne enyi be eyi kɔsiɖaa, ne evayi ƒle enua, ne alɔ me su nua wó ŋutsi ne wò oa, ne me te ƒle kpata oa, kema Yawoɖagbea, yea va ƒle kpɔtɔea. ne ebli le míawo ŋutɔ mía sia, mí me gba ƒle na yea oo. Ke la aƒle lãvi, yea dzi xɔme be nuɖa nuwó. Eye adzi kpoa, ɛhɛ, yea gbɔ va, yea va tu wɔ. Vɔa zã na ga shigbe be <hesitation> le ɣleti ɖeka mea, ne nye ma aɖa adze oa, mí yi na shigbe vingt cinq mille nene. Alo quinze mille, vingt cinq mille, alo vingt mille nene, quinze mille a vingt mille nene mí zã na. Quinze mille a vingt mille nene mí zã na. Ne ebe yeava ƒle bli, aƒle lãvi, eye agbɔ ava tu wɔ, <hesitation> aƒle ŋu ɖanu wuwlui wóa, eya zã quinze mille kotoku ame wui atɔ loo, alo kotoku ame wui. Kpoa yea tsɔ akplɔ ɣletria.